افضل انو افقد مفتاحي لأن لمن افقد مفتاحي يجوز يكون ليا بديل ثاني اي- اركبه و اصنع واحد ثاني مثله بس لمن افتح عفوا لمن اني اي- اضيع موبايلي بهذا الحال بهذا الحال مراح اشوفه مرة ثانية و كل ذكرياتي الموجودة بيه راح افقد- راح افقدهم.